Sikilhobire eribya ighutsemire obulhindambi ekyo kubanza ekipindi omwawikere abandu abalhimu bakabya isiba isibemibere mighuma, ghukabana ono inakendikughalhirania, ghukabana ono inakendikusuna, ghukabana ono isanzire abana baghu neryo ghukandibya ighukamuhithanaku siwangathoka erikalha ighunendeke obulhi ndambi eyoosi eyihi kandi sikilhobire mbinu eghunalhyabya ighuwene omwa kihugho inimoghukithunga obughabe bwaghu boosi ewabya isihalhe oghukakusumbugha.